Sarotra be raha ohatra ka tsy nisy fotoagna iomagnana zagny ohatra hoe agnamboarana lakana na agnamboarana raha hoe hiarivana. Fa raha ohatra hoe raha tampotampoka karan'izagny aloha mety tonga dia maty olo jiaby e. Tsisy fotoagna iomanana satria ilay raha tampoka be.